أنا نشأت باليمن تحديدًا مدينة جميلة، كانت الأجواء هناك مليانة حياة ثقافة غنية، كنت ألعب مع الأصدقاء في الشوارع ونروح الأسواق التقليدية مع العائلة، كل يوم كان يحمل ذكريات جديدة سوا من المناسبات أو العادات الجميلة، الأكل كان لذيذ والناس كانوا طيبين ومرحين، وكانت حياة جدًا سعيدة.